བསམ་ན་ཡ་ནག་ཁ་མོན་དབེའོ་སྐད་པོ་ཕྱིའི་ཧེའོ་སྒོ་ནོར་བསམ་ལེམ་ཐ་མ་ལེམ། བསམ་ལེམ་ཐ་མ་ལེམ་ལབ་ཏི་ནག་ཁ་མོན་དབེའོ་ངེ་དེས་པོ་བྱ་ཡི། ང་གཅའ་གི་བསམ་ལེམ་བསལ་ན་ང་ཅའ་སྐ་ཐ་ཁ་དེ་ཆོ་ཡ་ལེམ་ཐེན་ཤེས་ནན། དི་ལེ་ང་ཅ་གི་བསམ་མལེམ་བསལ་ན་ང་ཅའ་སྐ་ཡ་ལེམ་མིན་ཐེས། ཕིར་ན་ཆང་ཨ་ར་ཐང་དེ་ཅ་གི་བསལ་ན་ང་ཅའ་ལེ་ཙག་བོ་དེབ་ལོ་ཡང་ལེམ་མི་ཐོས། བསམ་ལེན་ལ་ལེ་ཡང་ང་ཅའ་བསང་དེ་ཆོ་ཐིམ་ནམ་དེ་ཧེ། ཕིར་སི་མི་ནེ་སྐན་ནོར་བསྐད་པོ་ཧེའོ། གོ་ཧེའོ་་ཨོ་དེ་ཕྱི་ཏི་བསམ་ན་ཡང་ཁ་ཐི་མ་ནོར་ཕ།